نلوج على دي كلاب <hesitation> مع ليانتيغاس نتاعي باش نبداو عندنا بوان كومان لي هو مثلا <hesitation> في دي لونج معينه والا دي كلاب دو سبور اكسيتيغانحاول اني نكون ياسر بوزيتيف و ياسر نقد روحي للعباد باش نكون ياسر سوسيابل و نعرفهم بلبلاد نتاعي <hesitation> اباغ اني نحاول نبرمج معاهم على خرجات مثلا عشويات عشا سهريات باش نكون ياسر قريبه ليهم و نتعرف